<hesitation> Ny atao hoe aspirateur ndrekany a izy io a raha misy tahony longany izy a de izy mandeha courant de izy mandeha courant io a misy vavany misy vavany de afindrafindra io vavany io avy amin'alalan'ny tahony iny enao mamindramindra ananjy de zegny tany misy maloto a no amindramindranao ananjy de trohany akao aby si vovoka mbana loto jiaby a zany angamany ny aspiratera.